Nemugamba, hati bwokuba no yenda kwiruka, gura eno, <hesitation> nengamba ewe gura glucose, bworatembaga akasozi norora kamani, oginywe, genda ogyesensere omumutwe orba bworaba notina. Kwata, obe no himba ebintu orba notamburatambura omwo muzigati orba nogenda no yirukamu mpora mpora then no mara noikara orba nokoramu exercise, no ruga hanu no tambura, no kale ebintu nka aduuka kuba nka ho, nyonwe nikwo nkuba nemugambira.